Ngganti bola lampu sona ita bisa cabut heni bola lampu palak dan ita bisa puta bola lampu beuk untuk ita butuh penerang ini ruangan.